أنا شايفة أن الحكومة لازم تخلي الأولوية للحفاظ على البيئة لأن لو البيئة بقت كويسة <hesitation> والدنيا كويسة النمو الاقتصادي هيتحسن وهيبقى احسن لكن لو البيئة مش كويسة عمر النمو ما الاقتصادي هينمو او هيبقى احسن